Iya jadi beta mo carita sadiki dolo, terkait lebi suka mengendarai mobil ka motor. Beta inikan tinggal di kota ambon to, kota ambon kalu sore-sore bagini tuhane akang pung macet sama deng jakarta sana. Jadi kalu misalnya beta bawa oto itukan pasti macet seng bisa bagara to, baru beta kan seng tau bawa oto. <laughs> Jadi beta nih lebi sanang bawa motor kanapa karna beta kalu nae oto lama to yah maklum jua to lama dikampong jadi kalu nae oto lama bagitu beta suka munta-muntae. Jadi kalu misalnya beta nae motor itu angin alam, orang tatua bilang anging alam jadi kalu nae motor itu sa-enak sajo sadap, jadi kalu sepanjang perjalan itu katong bisa lia sagala macam, lia orang bajual, orang baku kele, lia orang papalele dong ada jual-jual dong pung hasil dari gunung, itu banya tapi kalu dari deng mobil ini katong dudu satu arah sah jadi katong seng bisa lia pamandangan dari kiri deng kanan to. Jadi kalu motor deng mobil ini beta lebe suka motor, baru kalu motor ini akang pung biaya-biaya pemeliharaan ini seng talalu banya kaya deng mobil. Baru kalu oto ini, mobil ka oto ini akang punya peme-biaya pemeliharaan ini paleng banyae, abis ini akang kalu su mogok sadiki, su musti maso bengkel buka ini buka itu, ganti ini ganti itu. Tapi kalu motor yah paleng-paleng ganti oli, paleng-paleng yah bensin. Jadi akang pung biaya nih seng talalu banya kaya katong apa pake kendaraan mobil atau oto ini. Jadi kalu soal akang punya pemanfaat yah paling kalu mo-motor ini katong pung kendala jua cuma kalu ujang sa, kalu ujang tuh katong seng bisa kaya mobil to jadi katong seng bisa jalan paleng kalu ujang nih katong batado dolo sajam, dua jam kalu ujang su reda lah baru katong yah mulai star lah katong mulai bajalang sadikim katampa tujuan. Jadi kalu beta pikir lebebae katong pake motor saja karna yang pertama akang paleng menghemat katong pung biaya lalu yang kedua katong bisa mata bisa memandang segala hal yang ada di. <noise> jalan. Tapi beta ada mo bilang lai motor ini akang pung bae banya tapi katong jua harus tau akang pung tarbae to. Beta kasi conto, jadi beta nih dolo tinggal di halong ada beta pung tetangga nih antua nama bapa muklis, bapa muklis ini to antua nih orang yang paleng sabar, paleng tado, paleng bae. Satu kali bagini antua kaluar mo pi pasar deng antua punya maitua, antua pung maitua nama maria, jadi antua sumulae panggel maria, maria tuangalae mari kamari lah katong pi pasar dolo, ini ana-ana dong su mo jam pulang skola lalu kalu makanang tar ada lalu dong mo makang apa skang dong sumpa katong dua lai. beta nih ada dengar-dengar karna katong nih pung ruma di halong baku dempet to, jadi langsung antua maria kaluar, maria bilang eh muklis se tar bisa tado sadiki dolo beta nih ada bacuci pakiang banya ose nih cuma par bagitu saja, tapi bapa muklis nih antua su tau antua pung tau jua mama maria nih mama ambon karas to jadi kalu antua bicara tuh tetap nada tinggi tapi sebenarnya dong dua laki bini nih hati paleng bae, seng tau mungkin hari itu dong dua pung ajal ka bagimana to, jadi he muklis sabar. Beta nih ada baru abis cuci pakiang se tinggal bapake sadap lah tinggal taru pakiang kotor lah se kira beta nih pembantu lah tinggal mo bacuci os pung pakiang. Lalu suda dong dua bilang se tunggu sadiki beta ambel tas dolo karna kalu pi pasar bali tas lai katong su kas kaluar sa-saribu ruapia akang tuh kalu tabung su bisa bali sayor satu ika satu minggu. Lalu suda antua pi ambel tas bagini lalu dong dua pigi, lalu dong dua sempat kasi suara beta ada di muka ruma karna beta ada manyapu hari itu karna itu pagi hari. Lah dong panggel he wulan mo titip apa katong mo pi pasar mardika dolo, lalu beta bilang kata seng bapa muklis samua su ada mama su balanja kamareng jadi su ada tinggal katong masa sa, oh iyo suda hati-hati. Lalu pas dong pigi baginie balom par satu jam lai basudara tuhan yesuse, tuangala bilang kalu memang dong pung ajal mo biking bagimana beta dengar beta mama su bataria he dara yesus tuangala tolong jua itu muklis dia orang paleng bae kanapa dia su pigi tuangalae. Beta bilang mama, mama basumpa sakali barang kanapa mama, he dong dua laki bini tatabrak, lalu beta bilang hi bagimana bisa dong dua tadi ada baru pigi bilang kata mo pigi di pasar mardika, tau akang dong dua katanya mobil. Mobil ambulans lewat lalu dong dua ini seng tau apa yang terjadi lah ambulans su tabrak dong dua pung panta motor. Tuangala dong dua ada di ruma saki bayangkari sana. Wulan capat mandi capat mandi lalu katong pi bergegas pi lia dong. Itu tamang tamang beta mo bilang hari ini katong hati-hati lai tapi kadang orang laeng ini dong seng hati-hati jadi kalu bawa motor ini jang makang puji banya, lalu lia satu su balap katong mulai maeng gas itu tar bole ana-ana. Beta pung mama tuh selalu bilang par beta wulan lebe bae kalu se seng bisa bawa motor lebe bae jang se bawa motor lai, se tau orang-orang nih mati banya cuma tagal bawa motor lah kaget lai su ada disini su ada disitu ingatang lebe bae nae oto jua biar lama tetap sampe diruma. Mama tuh slalu bilang beta bagitu. Tapi kan seng enak lai to masa katong kulia-kulia katong tinggal turung deng oto angkot, sedangkan katong tamang ini su pake metik, supake motor mio lah, supake motor-motor segala macam yang ada di muka bumi ini, lah katong tinggal deng angkot tarus. Lama-lama lai orang bilang katong udek jua, karna katong nih mo apa-apa cuma berharap angkutan umum saja oto angkot nih, lah suda. Ternyata teman-teman dari kisah yang bapa muklis kamaren tuh yang terjadi di tetangga rumah. Puji tuhan jua tuangala masi pake dong dua laki bini. Jadi dong dua cuma kecelakaan sadiki saja.